افضل اني انام من وقت حق أقوم من وقت اكيد لانه هاي الطريقة صحية اكثر وتساعدني على الإنتاجية اكثر اثناء الشغل ويعني في اليوم يعني كامل بشكل عام